Maq kotoh pruugi päämädselt naid kliipmisvastatsiid pannõ, <hesitation> kuigi mul om ka üts <hesitation> teräsest pann, selle et pall'o lihtsalt mugavamb ku <hesitation> süük ei jääq sinnäq kinniq ja ei kõrbõq põhja nii kergehe. Aga midä mullõ miildüs tetäq, om lõkkõ pääl näütüses pannkuukõ tetäq, sääl maq pruugi kõikaig ravvast panni.